Wanda wanu wakawaidu waflaho, nontaka tuka ni ingoni flahane. Gina wakatuka kato hondo, maza nontatola yane, kwa mfano hengi juma apili. Senda yane, tuka usasalimiye familya flahane. Tuyatuhila muka, familya iyo. Tuyapela pole, ngayali na aluale, ngayali na chani. Henge tuwa tengenezo kwa mfano ngati juma apili. Kwa sababu ni mjani. Kuhu wanda wanafasi yane, mnoshayi kukazisi yane, nane yade. Ngati juma apili, kami juma apili. Inongi nafumu kukanisa, nafumu saa yane, wiyo. Chikubidi janda yane, yane omalehe muasili le. Tukala muki familya imu. Tukalapele pole, naunoli na mtutu, tukalapele ongele. Eeee, maanguzi, tuawela na yane, nipanganda. Kama kawahibu kuhandaichakulia cha maanguzi, ni ukulia, ni ukulala. Halisikuli. Yane yana, ni afla iyo. Kwa julia kupelanzi ole.